ନମବର ଚେର ଵିଶ୍ମେଲେ ଭାଵନ୍ତଵା ଅପନାଂକରା ମନୋରେ କୌନାସ। ଚତୁର୍ଥାଂ କା ସ୍କ୍ଵେର <hesitation> କ୍ଵାର୍ଟର ବା ଚତୁର୍ଥାଂ ମିଲୀ। ତର୍ଟୀଂ ଫୋର ମେଂବର ସ୍କ୍ଵେର କ୍ଵାର୍ଟର ଫୋର ମେଂବର ଇଶା ବଜେନ ଇଶା। ମନୋରେ ଆଶେ ଫୋର ମେଂବର କହିଲେ ସ୍କ୍ଵେର କ୍ଵାର୍ଟର ଫୋର ମେଂବର।